ඔව් <hesitation> සත්තුන්ට ප්‍රීතිය <hesitation> බිය <hesitation> කෝපය <hesitation> දුක <hesitation> සහ සංවේදනය වැනි පුළුල් පරාසයක හැඟීම් දැනෙනවා. සමහර සත්තු <hesitation> විශේෂයෙන් අලියන් සහ ඩොල්ෆින් වැනි සංකීර්ණ ස්නායු පද්ධතියක් තියෙන සත්තු <hesitation> මිනිසුන්ගේ ප්‍රතිචාරවලට සමාන ප්‍රතිචාර පෙන්නුම් කරනවා.